When you go to ley bank you will find people can go the to takor money you will find people go deposit and then you will also find people go the to like some people they don't have bank account but people can transfer money to them international like you will find people go to go do la other one neh too so you find people also can go the to receive salary people who don't have bank so bank can do plenty plenty ley can people can go the to do plenty different things neh to bank.